الصيادة والزجاجة يعني في يوم في يوم من الأيام يعني كانت <hesitation> في صيادة مسنة تمام؟ كبيرة اهي والله هذي الصيادة كانت تتمشى في الغابة وفجأة لجت <hesitation> زجاجة فيها رسالة تشذي جديمة رسالة كانت تتكلم عن مكان مخفي يعني وكان لازم تروح هناك عشان تكتشف سر جديم.